<hesitation> minen lanɗan maayo ngoo, ɗun mi ɓuri waɗde. Bon, yimɓe ana mbiya ɗun ɓuri nheewde cellal, ɗun saabii. Hono no mbiirunoomi e ɓettaade duu, lanɗan ndiman ɗan, ɗan duu miɗen ñaama ɗun sanne. Jon kaa ɓii aadama ko keɓataa du ana woodi, ko ɓuri yaafande ma.